اکھ کارکسکرو چُھ کارکس منٛز موڑ دِتھ تہٕ کارکس زبردستی نیبر نیرنہٕ خٲطرٕ لیورن پیٹھ زور دِتھ شرابچ بوتل کھولان: